Yo dindəma awal ngə migau janaiya yama ngə yajugu darshidə ikegə darishi ngə lugu ngə achal bukor nganə nga nətagə bukor nganə ngə daji nəma nga allai al chgujani ayi all chugu ngegime ngə nela'a bukar lungə achal bukor yangə mama natagə lugu bukar haru ngə nolagərə luguwa nataya nga nəfanai jiga ngnə kab nga nuju uga nuluwa chu nga nalu gədə nalu nalu namai nakwaragə ngə nhənai həbaraingə nəma ngə nulu chot rugu nolə mininga dində kano da migau jamnai yala chukano ina yama nga yolaa chu kano yo yama nga yatu ha uga yalu ilu kiya gakənnə yakai rai ga yulu kiya gakənnəgəro ya adagəre ajingə gakoi nga muto muto wara warashingə shenəga bodi gadəko akulga wute ike gandə ngənai ngənai dyingə yari ha nga ikegan chot yari na kano wute yal unaiya kano nga yol yuwi nga ikai ga ngandə kuritə ngə akul ngundə kərangayu barguwan cho. Yo karrə yurai nga karrə yurai nga ai ngə wanə sho wachagə magə dingə akullə kayuwa larətəma bukor logume kuvo yo kaju gakəunə ima kuwingə muto awvarə bukor kuro logume yoi ngə kajuma logumedo wannə dana dingə tuwo rə bəlafiga nawa kaduga nya kuro yu kuro bukanya kulayan yo wawa hire marə yaluwa kədai kədai ngəlai jo gol gəfaju ngəlai ngə ga guku gol gəfaju ngəlai nga gu kjukagol gəfaju ngəlai nga gu guku gəfaju ngəlau nga gu guku imarə labi akala akula kəri ngama ifaju ngundə a'a'a kole nga illau bud nilau ilau ilau ilau nga nuku chirə ilan nga yandə kədar kədai ngəlai nga kəlai ngə lai jima kədai baji ital yajuguwa hoyeyi nga yat yika itagə kubu itagə kubu nga ikolgu ajingə bəla ngi leni ngə italgu nga yaru nga yau yajan choot nga wali naji kəlbai nga. Ikoi italgu nga yol yo ijubunə ada farrə barno rə hayeyi ima sho dijima kanau də kəngə nau həba nayal gədə nayal humogai nga kainau yoyima dangə gadongamu ngo ada ga dugai yedona yadəna ngo gajunau njili ləlam ndamuga attaurə mukubu rə alli ngə lugu ndashoda yedəna ya gamənə nga hai migau kiyeyi və gakənnəi nga dunu nganə num gaffi nganə nabbi ga num kəji nganə ngə habbi ga akullə aligau ugram yedənaraurai yukullə alliadan kəne halla muni naji gayi dugoi jorə gajihau ngaui nini fillu fillu wanə dində yu ngə nabtə ngə yedənaya yadənama lugu angala gango akulya lugu lumana ganə go akulya lugu jan gango akulya drində yedəna ndə njili ngəde nashanə di nga nuno gan gaija mega kəne halla yadəha dan ngə njili ngəde yaugayushultu inila wute gai ngərə yedəna nakəunə kuradan mbədai ja ga mani mukənnə kuramu mbədagai də ngə mujinau ma'a ya salamu alaikum